साडे सिम्पल ड्रेसिंग सलाडाचे करपाक आमका खूप भाज्येची गरज अस्तां। टामाटे कातरून, तवशी कातरून, गाजर ब कातरून आम्ही ते बरे डेकोरेशन करून शकतों आणि बरे निताळ दोवरूंग शकतों। कलिंग अस्तां तेचेर आम्ही कार्विंग स्टाइल यूज करून तेचो वापर करून शकतों। सगळ्या फळांचो वापर करून आम्ही बरा डेकोरेशन करू शकतों।